<hesitation> Raha hoe fomba fiasanà ampola ndraiky zany an, ampola magnazava andragno, de afaka magnazava antokontany koa izy, de misy koa zany ampola atao veilleuse ilay ampola kely regny an, akeo magnazava raha ohatra hoe mandry de sy de tia maizina zany an de regny ampiasaigna raha ohatra hoe mila veilleuse.